Rígá rí nando̱ ma̱tha̱ rí xúgi̱ꞌ rá, rígá mbá ri najmuu xa̱bu̱ maꞌjñáa̱la jma̱a iñuuꞌ, ikhaa ríꞌkhui̱ natha̱ ikhúún rí gíꞌdoo numuu rí ma̱jmaaꞌlú xúgi̱ꞌ numuu rí a̱a̱nꞌ nambáyuu má na̱ꞌni khaꞌju̱u̱la iñaꞌlú rá, naꞌni ma̱kujma mitsiꞌyáá <hesitation> xa̱bu̱ rá, mitsiꞌyáa̱ má múú ikhaa ríꞌkhu̱ naꞌni rí i̱tháa̱n mitsiꞌyáa̱ ríndoo̱ naꞌjñaa̱le iñuu̱ꞌ jma̱a rígá má xúgi̱ꞌ rí nandoo najmaꞌlú. Ngaa̱ nguáná jaꞌyoo ma̱ꞌni̱ xa̱bu̱ rá, <hesitation> naju̱mu̱ꞌ ikhúún rá rí jaꞌyoo ma̱jmuu xa̱bu̱ ajma̱ o̱ atsú nuthu mbá mbiꞌji murííꞌ ma̱xáwanúú rí naꞌkhu̱ xa̱bu̱ rá, nduꞌyáá ikhá̱a̱nꞌlú rí mixtikhu wéñuuꞌ rí naꞌphulú ikháa̱nꞌlú, ngaa̱ ikhaa ríꞌkhui̱ naꞌne gachúú mbaꞌja nuthu iñaꞌlú rá. Ikhaa jngóó rí gíꞌdoo numuu rí ma̱jmaalú ríꞌkhui̱ xúgi̱ꞌ rí kuaꞌdáálú ma̱jmaaꞌlú. <hesitation> mixtiꞌkhu inii má ríí pástá rí na̱ꞌkha̱nú, ikhaa ríꞌkhui̱ jaꞌyoo ma̱jmuu xa̱bu̱ náa̱ rí guꞌjóo̱. Xúꞌkhu̱ má jaꞌyoo mu̱ꞌsngúún i̱ji̱nꞌlú mangaa rí jaꞌyoo ma̱jmúu̱ ríꞌkhui̱, ngaa̱ jaꞌyoo mujñaa̱le iñúu̱ꞌ ajma̱ o̱ ando̱o atsú nuthu mbá mbiꞌji rabu nthia, ríꞌkhui̱ rí gíꞌdoo numuu murí ma̱goo mu̱ña̱wa̱an iñaꞌlú.